Ya kata jujur jujur mana bagi ngone nyawa jujur mana harus o nyawa manga barang mana pa lega de pa sayang mena temo jujur nako posabarang wa padehe ko dadi nako nyawa manga barang padehe to ona to ona to ngone to ngone nako ko pa dehe mena berarti po jujur wa pun segala hal yang palega mana tidak sempurna untuk ona nyawa nanga dirika kodadi padehe mena dikatakan po jujur o una mena kao jujur karna nyawa manga barang o sabarang wa dehe wamake lo a hormati ona sayang antara moi de moi mena ma bahasa nyawa potemo po jujur.